Lakok ko paipoi saii amu tukuk chechang ko kikowalakis eng' petushek chekikosito, sai kikeny ko kilakok kokimatindai ngoroik chekararon chekilochi kikilochi muito, saii konyoru ngoroik lakok che kororon che muuch kolach lakwe ako paipachi. kokeny saii kolachi lakok kweyonik amu keny kokimamii kweyonik che ilachi lakok, kokeny ko lakok kopaipachini amu kikoitu kikoitu intanet nemuch koro lakok tuku chetesetai eng' ematinwek ap sang, ak tukuk chetesetai eng' ingweny sai komukul, kokeny ko lakok ko paipachini sapee amu nyoru ngororoik, nyoru koot olerue, nyoru amitwogik kopiangso, akonyoru amitwogik chetindoi minutik cheto che chemakerkei, nyoru nyoru nyoru kerichek ng'o myanso, konyoru kerichek kimuti sipitali, ko- kosap, ng'amu ki keny kokikipaishe sakitek chi maisapi chito araka, ko saii konyoru sak konyoru kerichek, kokeny, kikopitu sukulishek pendi lakok pikosoman kopaipachi kotuyo ak lakok alak. Ko kotuyo komuch kong'alal tukul akonai tukuk che chema che ko yekawa chito sikapa lakok sukul konyoru choronok che cheimbia, chi chimatuitos kila akonai konyoru kapwatitae chemakerkei, kokeny ko much ko lakok kotko kopa akot kipokoro kopa imuch kipokopir peek, ke komii chito much koneet ineti kineti lakok tukuk che kikweritoi akot karii, paskilishek, kikeny kokimamii tukucho tukul, ko saii kopaipai.